عيش حياة جيدة يعني تحقيق التوازن بين مختلف الجوانب مثل الصحة الجسديو العقلية والعلاقات الاجتماعية والعمل والرفاهية والأمور الشخصية يتمضمن ذلك العيش بطريقة التي تتيح للفرد أن يكون سعيد ومرتاح بنفسه يحقق أهدجافة يعيش وفقًا لقيميه ومبادأه حياة جيدة أيضًا تتضمن تقدير اللحظات الصغيرة.